<noise> par lëꞌ minn dzekna c̲h̲ap c̲h̲ak xgwiy wen nkiꞌn gow minn be lëdnu sanaoria, nkiꞌn gow minn x̱ich gana nkiꞌn gow minn ngow.